Uruu we oven isora ugbe igham iye ari, oven isoro ugba igebe echi deene nwe igewe echi nye igham we aweba amang asora ugba ighem we ebe amang uyiga ayiga we immang isora ugba edaidena ano mamang nyiga we mmang oyiha edada ano me anug asora ugba then gba oven isoro ugbawe igham agba we iri menaini nve ire mani nwe then ammang ugba ammang ase ghame edadami ebe ammag me ah tong gee mani uya we agee nyiyiha amang me ayei awowen so ijebe eduk deene igham we ire gee manamani igham we ire gee ogwurugwu mme oven isak ugba ewe then uruu oven isoraugbe ewe igot deene oven we nnerem to ke akarowe magme one ghee sorame isora ove isora ugbe ewe mme oven wari nni mang iyigha age oven afene inep ana ammang me ayiha mma mamiani ishishi ate managhi ayiha igogowo ge soro ige ishi izan so inep nna egbi igha egbi we asue iyigha asume me mme oven isora ugbe ewe or oven iyigha ewe ke ammang me ayi awo owen yene yidahi mme ugba wari isee iwuna me ugba agee odoma me isee ege ozomo mme ye uket ov inep nna asora mme. Agwe ammangme amen ke mani ke eyen ee wani we zaime egie bun ke owoi ige ishi so ari usune oven isora ugba ewe amang me aren gbogboni mme a zug me a zughi me nwe zug me azug me inep inep irane ishi mma abumine ikani igwee itere but ita oven usora ugba ammanghi asoro ugbaa we ase ighaha na amangme me igot nwe abem ke mani azaha me anang abum ike ani igwe esosong etiere mme ekporoko so mme suu ire ke ikpaha deene me oven irosa ugba we ari imuni mmang me isora ugbe ijebe deene immang ayai iduid deene immang ayai iduid ayai idod ete oven ewe nwe amanghi ayai me oven issoro ugba nwe ammanghi ayai me idud nwe ishi ukwu nnom unom <noise> ukwu unom unom, ukwu unom unom nye ishime idud uwe so num ee imang ayai oven we iwuna mme odom oven ee imang osora ugba oven isora ugba ire deene ke ikpaiha ren ire wege usume oven isora ugba ren ire wagene mamme irem oven so ejeve eduk deene we inep una immangh irem immang ayai ozoi ren ozoi ren ana iwuniwuna inep nna ammangme asee ge oven ammang achegi me mma age ichigi oven inep mme irume ghame oven irora ugba ire deene ke ikpaih den ire we ge ire me eghamgama ren ire we ige immang mme iren oven ren ire wanga isune mme ke efia ke efia, efia gwood kpange uwut ghama idangha. Me iyina are ghe esusune inep una amangme ayiha so that akwa evid ee sot aghama inep ina annang me sora ugba sora we asee akwa evih sot aghama inep nna ammang me arem oven kpoo kpok aven edaiden oven we ge ishishi asime irem ovene ishi isume ma so isune me deene isune ike irene irene edaidan me agee ighana irem edaideme ari teneme soap evid ighaha ye ughara ugee igham we ngham evid but ogbogha ngee ishi ena arep we igham evid igham ye ano ebi bim ari gwood ari yeni ume soap evib ewe ebe nna seme oven we ireme we irom evib ammang me immang ayiha ono ushig wo etah anyiha gbang ete soap yeme soap we igham evid deene igham we uge igham evid we egba ano gwood but ebe gwood irem odom jeni ewe nge agbaa ngbe rememe evid nye ereremame ire gba gbu manwe ighan evid ewe igham evid eke ebe areme meee iveverer but un shikpa ogbog nne ghpr kpa ishi ma Biakpan then enwe ighe igham evid nye ire very eduk egbono deene ke ereren eje ammang unun edi mmang aron amanghi unon edi arong egwee ammang oven gwega aje we isune ene nune eremame mmang oven gweega we usune ammang asene ashigereme ashigereme ashigereme ishi ke idit. Mme ivenema oven isora ugba, ammang me agba asora ugbe awa kpanwe irem nye rain ughara mme we irem gham kee ano ebi bn ike irememem odomame nme oven jeni <hesitation> ono we ogbogame ugee ishi yee ughara eme egha soap evid enye ammang ewe gahge ishi wo ogbog uge iremi ghanje ari ano ebibin nn irem uje ighama afia edubo ediri ammangme ammang asoro ugba ah dodono oven ene ren kpoor kpok inep inep soap evid ewe igive eehi gba deene igham we ighahne ammangme annang ayiha gee ntak oven we ebe aseme irem ekpa evi gboro inep izazaga imisu igha soap evid ebe seme edaidan oven, oven nwe ebe asenye imiri irem sora ke ye inhiya igboro igham ano we igham mme ebe gham oren soap evid mmi oven we ebe mmang asora ugba ebe igham ano we ighame ebe oven agham then soap we inevi mme ebe ammang asora ugba ebe oven agham then soap we inevi mme ebe ammang asora ugba mme oven webe amang anyiha ighma we ebe atene soap ee ekpe egbrigbe me we ari nnirem ghai Biakpan nnerem ghee ike foro ari. aremime uwe ererem edit edubo oven isune oven we isume we ediridi edube ari ighama kpa yiori ewe igha unom edi nye mme igha oven usoso we isume mme ireme soap ewe ye ano ebibin. Kpa we eueume ebe gwood irem odom jeni but ge erid uwe agbagegame mme inevi edubo because izaza ano sot irem sora igboro igboro inep inep ono sora ushi nneyene anuk anuk igham we ari immang ayiha ishiga wo oven ge sor ishiga nvat ge sot ishiga wo igono ge sor edaidane me ntat oven we ebe amanghi ari soap uwe so nne rem igham ma ono we igha yene ugham ugwurerep soap ughara we immaagh unumu uyinha but sora ekpame kpe igboro igham ono we may be immang ee ewe ighaha igee nni irem aghi ari mmi rem uge uma oyiha igboro edai ye ono we rai nye so irere ke chi ke chi igham we wma ono igham we igegehima igham we ekpa ono isune igham we igenesune so ewe isuneye <hesitation> atonime awan ame soap evid ewe igebe echi igham we agha amang ayiha ma owo inevi igham we aghaa mmang nyiha irem ekpa aghum igboro igham we onodniahi immang yiha ishiga me ikono ishigame ge ekpame so soap ire deene ge ikpaiha nne sari ighama ge rem me oven we inep nne ighaha nne ke ren izani asume enya ano ari asume akarowen oven ari gwood ugba ari oven ari kpoo kpok egbi kpoo kpok inimi shishi ari isuneme den kpoo kpok isune soap isumeee oven isoro ijgba ew. Ate mme ge ren agham igogha mme idai ntak nge agama aghama ayiha mami aghagama dotowo oven uege mahime wegee asuneme iree atoneme igatoo atoo ebe ato uto ovai haha nne animime ge uko oven uga toto inep mma jeni jeni, maghe toonyo inep ntak atonome ighaha ammangme atotowe oven ewe one uyeni ren na ono uyani ugba we ase ono yeni sora uyeni ekpa nwu shini nneyene ari take <hesitation> ari wan ekpaa zeen adaidan enye ano ebe aghama igono ntak we isu ebe aghama igonoynye, mme ebe nwe aket ke vuvun agwee ngba ebe age iyiha ebe ashi edu ebe atoo atoo ebe ato uto ovai or uto otad ebe adum ebe oven ewema ammang agbon ge etor ebe adum ebe oven ewema ammang agbon ge etor mme oven isora oven ewe ebe ammang agbon ke tor ammang me azug ge atr igog uwe irewo especially yee enyano igog we irewo ge ekpa mme isangme kpoor kpok izang ishiga isang mme igwe ekpa irume ate mamaghi agba ayiha mani ekpa igbon igbon igog eme gwood ishiga irere wuma ge ekpa erema nna ishi oven mme uto jeni or isye ivai we ugha ammangme ayiha me ashin nne ekpa nwe iveghene egwe ekpa iveghene nye iveghene ke kaeke eduk iveghene ke kaeke eduk gee utak mme rem igono ikuka ishiga gee sot.

Kpa nwe ogbog ishi nnye kpa mme agba nye <hesitation> nye sa rep ke efia ke efia make sme <hesitation> inevi mme arepme ammang arem odom we agham ererem nge.